मैं रात माजी लगभाग छ सी सात घंटा सेंदु। विसेसाग्यों का अनुसर व्यास्को ते सात सी नौ घंटा की नींद लीनी चेंदी। अच्ची नींद सी ऊर्जा, मानसिक स्वास्थ्य और सारा शरीर मा सुधार अवोंदु। येलेकी मे सोचदु की मेते रात मजी आठ घंटा सेयु चेंदु ताकी मे दिन तरोताजा और सकरिया रे सको।